Mebjpj dj menye me tamfo kjse kjse bjtsena kyjn dj cbjka monko wc asaase kjsei a obiara nnyi do. Siantsir nye dj, nyimpa sesa ntsi sj obi yj me tamfo kjse dan ara mpo a, ogyina biribi a obesi do, obotum w'asesa mpo w'abjyj mo dcfo korakorakora na osiandj cno so yj nyimpa yi dze sj mokc ahokyer mu a, cwc mu dj ctan me dze nso ogyina ma mebjyj ntsi obotum w'aboa me nso asaase kjsei no do mobowu.